Mii, mina wee nittə dii, damna dəl la miilə, mina wee, n usək no, mina usa no, n koosək ar, mina koos ar, mina koos ar, n neksək net, mina nekskə neta miit, n oosək reka n rekat nittə dii, mina oos rek mina gau mina regə, ublaa reek na ubla weerək ki, n ruk n kank bilaa miik, n rek ror weerərə, n re n weerək bil. Mina weerəta bil, ena bamtə n ruutək n gətək gwa. Na ubla weerək ki pa, mina bamskə reka nittə diik n laak ar n kisək, sən engəs, mina engəs rikarə naa ubla, na go'se n kee n ree un doweirə, see e gaptə ba'te naa doowi, e yallətə ubla reek rə. To na ubla weerəki boo n rigə ar weeək rə. Mini gətə gwa n n za n go'ok tomte a i pise mu'kai, n bo'rəki yas n daak uná sa'ka pa. Mina bo'rəs ar ukarə gə n torək dəpsək netta. Ar ukarə boo, n kank koou n ree nank, ar ukarə nangba koou na piipa, n laak ar sən kisə sən engəs. Ubla na ma'as, reka ar piipa n laa ar kina, rekərə nimzəz, n ruuk paa sə gə gə n bo'rə tomte a mii. Too mina rek o'ka, mina wee naa nit, muna us no, mina koos ar n oos kiisəm N kon’ neta o'ot n kawe bilaa mik n ragək mində oka, nree baak baak, mina baa baak rekarə wees pitti muzəpa, n laa ar n engəs, ubla ma deupa, mina engəs n gə n ruupaa n baa baak n baa rekarə wees komna naa ittəsəs gə a mee ubla ma'as, n gəək zəkrə sən laa ar sən kisə sən ensə. Rekarə wees ko muso n ruuk paa gəbən n baak ba mina baa ba’ rekarə wees nassə, ubla wiisa pu, n rumtək n zamgbo gwa. mina gətə gwa, n zaa laak paka kiisum rək, n oosək kiisəm, mina oos kiisəm gən rek, mina reskə kiisəm in neta noos eti, n laak maam n neemək, mina neeməsapu maam mina rek baalə, nree baalə, mina rek baalə pa boo n laak ar gə sə in kissə dii. Nok dida seenkak n doo minge mii, kiskaa mirə duk, n kisə wees samsara. Sə gən wee nittə di wees bamrə sən ree mi nan tomsamiis. Noka riik gamna dəlla mulə, ar ukarə, n oosək rek, naa nit, n beesək ina, kamtə dəllə sə e gorən rek sə tapsən pa nadə. Mina gbees ree naa ubla n zaa n dook reka miik n rek, na sese dii naa nimz, n rek. Ar ukarə boo nimzi, mina oos n gbees in tamnpa emirə, mina gbees pa ree, n rek a minzək a seek nde'sək, mina wee nittədii. Mina us no’ mina bo'rə pu tomteai seetəi, soo n pe'ek reka miirə n daatə eki sən zaa ar ukarə n ma'sək, ar ukarə boo n rek rii napu ma'ənkək gə. Mina respu ri'eri, ngə n oosək kaa rekara ookak sən kambila sən riigə oga. Mina rek o'kapa ni n doon puk, nare kurə ar weerək rə, n go'rək balaba sən ruu sən kam bila ar weerəkrə. Nok anya mina ree ya'pa, ina uni bokokan assəko am sai n go'rə ya’ sən bams kiisəma miim ya n neemə, n tə neta miit n kam bila ar weerəkrə. Mina rek o'ka gə naa neoməka piipaa, pe'ek reka mook a gunnk a kauk bila o'ka a ree are bo'ok tomsa moorə pu o'kas. Noka riik, mii gamma dəlla mikə nii woruu pa, n ii woruu pa koo topa, amaa sai tomsa miirə múkassi sən mee gə bo'rəka. Nok anya mona bo'rə tomspa, mona gau worbaaz, a le'ek saa kinə una mondə na'rəpa, amaa mona worpa mona pu toomsə a kingkən unaa a gagbən dəllan. Ri'eri boo gə a kingk kin maa torkan marirə telen, mona pu zaazəz, marimaa gə i iya pa. Amaa mona pu naa wa una nairə, iya pii i iya pa ei maa i yetək mariya mooi sii gau na ii. Noka riik ko neya kana worpa, saa go'rə toms saa kinə ina a gagbən dəllan.